engu máli skiptir hversu mikið laun ljósmæðra verða hækkuð segir formaður v r verkalýðshreyfingin fari fram á jafnmiklar launahækkanir í komandi kjarasamningum og æðstu embættismenn hafi fengið fasteignasali sem hefur sérhæft sig í jarðasölu segir að eftirspurn erlendis frá hafi aukist undanfarin ár æ algengara er að bændur selji jarðir án þess að þær hafi verið auglýstar til sölu brothætt vopnahlé milli Ísraelshers og

og Hamas samtakanna á virðist enn halda eftir harðar skærur undanfarna daga loftárásir voru gerðar á eftir að ísraelskur hermaður féll á landamærunum í gær gervitunglamyndir sýna að talsverður aðdragandi var að skriðufallinu í Hítardal Veðurstofan vonast til að geta nýtt slíkar mælingar til að vakta óstöðug svæði í framtíðinni þrír fimmtán ára frumkvöðlar fundu sér heldur frumlega sumarvinnu en þeir hafa kennt sirkuslistir á Klambratúni í Reykjavík í allt sumar þeir láta mikla ekki á sig fá við

gott kvöld þrír voru fluttir á slysadeild þar af einn alvarlega slasaður eftir árekstur tveggja jeppa á Þingvallavegi við Æsustaðaveg í Mosfellsdal laust fyrir klukkan fjögur í dag fjórir sjúkrabílar voru sendir á vettvang auk tveggja slökkviliðsbíla veginum var lokað vegna rannsóknar lögreglu umferð var beint um Kjósarskarðsveg og Hvalfjörð meðan unnið var

á vettvangi vegurinn var opnaður aftur klukkan sex verkalýðsfélögin munu ekki horfa til launahækkana ljósmæðra þegar þau hefja samningaviðræður við atvinnurekendur í haust miðað verður við þær hækkanir sem æðstu embættismenn hafa fengið með ákvörðunum kjararáðs þetta segir formaður v r fjármálaráðherra sagði í fréttum RÚV á mánudag

þegar kæmi að launakröfum ljósmæðra væri ekki unnt að taka nokkurn fram fyrir annan án þess að um það væri almenn og rík sátt ríkisstjórnin hefur ekki rætt við verkalýðshreyfinguna um það hvort hún sætti sig við að laun ljósmæðra

hækkuð meira en laun annarra þetta staðfesta formenn nokkurra stærstu verkalýðsfélaganna sem fréttastofa hefur rætt við í dag nei það hefur ekki verið rætt við okkur um þetta b h m v r hafa lýst stuðningi við kjarabaráttu ljósmæðra réttlætiskennd almennings er svo sárlega misboðið eftir allt sem hefur dunið á eftir hækkanir kjararáðs eftir þær brjálæðislegu hækkanir sem íslenskir kapítalistar hafa skammtað sjálfum sér við munum þegar við leggjum fram okkar kröfugerð fyrst og fremst taka mið af því sem okkar félagsmenn telja að þeir eigi inni hjá hinu opinbera og

og atvinnurekendum en auðvitað munum við horfa til þeirra hækkana sem aðrir hópar

annað væri bara óeðlilegt formaður b s r b segir að núna horfi allir hópar til hækkana kjararáðs fremur en hækkana einstakra hópa formaður v r tekur undir það engu skipti hversu mikið laun ljósmæðra verði hækkuð

okkur engu máli það er búið að gefa tóninn það er búið að setja viðmið og viðmiðið er það sem efsta lag samfélagsins og í stjórnkerfinu sérstaklega hið opinbera hefur leitt

okkar kröfugerð og gefið í rauninni tóninn um það svigrúm sem sé til staðar og að hlusta á þennan málflutning um að einhverjir hópar megi ekki fara of langt fram úr öðrum þetta er er einfaldlega ótrúlegur ekki nokkra einustu skoðun Ragnar segir vinnu við kröfugerð v r langt komna hann vill ekki gefa upp hversu miklar launahækkanir v r fari fram á hér mun allt verða í lás og logandi í átökum um áramótin ef þetta er viðhorf stjórnvalda gagnvart verkalýðshreyfingunni og þeim stéttarfélögum sem eru að sækja

fréttastofa hefur bæði í dag og í gær reynt að ná tali af fjármálaráðherra

hefur unnið með ríkissáttasemjara að tillögum að breyttu vinnufyrirkomulagi ljósmæðra aðstoðarmaður forstjóra Landspítalans segir að spítalinn vinni náið með ríkissáttasemjara hefur dregið úr þjónustu við barnshafandi konur vegna uppsagna ljósmæðra og eftir að verkfallsaðgerðir þeirra

hófust aðfaranótt miðvikudags hefur þjónustan verið minnkuð enn meira í gær var meðgöngu og sængurlegudeild lokað og hún sameinuð

auk þess sem hætt verður að veita konum fyrstu ómskoðun forstjóri Landspítalans skrifar í pistli á vef spítalans að reynt sé að tryggja öryggi í fæðingarþjónustu engu að síður sé öryggi ógnað fimm konur hið minnsta hafa verið sendar frá Landspítalanum í Reykjavík til Akureyrar fréttastofa óskaði eftir upplýsingum um kostnaðinn við þessar ferðir konur og makar þeirra fljúga með almennu farþegaflugi og í júlí hefur Landspítalinn greitt tæplega tvö hundruð og sjötíu þúsund krónur í flugfargjöld vegna þessa fram kom í fréttum RÚV í gær að

konur geti ekki valið hvar þær fæða og sum pör væru mjög

ósátt við að vera stillt upp við vegg og send norður

því miður erum við í þessari stöðu og við reynum að velja konurnar vel

og því miður virðist þetta hafa verið þeirra upplifun og það er bara hægt að harma það anna Sigrún segir brýnt að kjaradeila ljósmæðra og ríkisins leysist sem fyrst við höfum verið í mjög þéttu samráði bæði við ríkissáttasemjara og aðra aðila í þessari deilu

með hvaða hætti við getum mögulega komið inn og leyst þessa deilu þið hafið sem sagt lagt fram hann segir æ algengara að jarðir gangi kaupum og sölum án þess að fara fyrst í gegnum hefðbundið söluferli og án þess að vera auglýstar til sölu

safna þessum jörðum saman þá er það kannski frekar

það þetta gerist þannig að menn koma sér fyrir og færa svo út kvíarnar það myndast svona tengsl og kynni þegar menn eru

svæðinu peningarnir eru alltaf freistandi ýmsar náttúruperlur eru nú til sölu til dæmis eyjan Vigur í Ísafjarðardjúpi á Mýrdalssandi og jörðin Heiði í Skaftárhreppi sem liggur að hinu víðfræga Fjaðrárgljúfri þá var jörðin

í samnefndum firði á Austurlandi auglýst til sölu í vikunni sjaldgæft er að nánast heill fjörður sé auglýstur til sölu fasteignasalinn sem annast söluna segist í samtali við fréttastofu hafa fundið fyrir miklum áhuga á jörðinni bæði frá Íslendingum og útlendingum Magnús segir nánast

stunda búskap og búa á jörðum sínum segir fasteignasali sem hefur sérhæft sig í jarðasölu þannig megi hindra að auðmenn kaupi bújarðir í stórum stíl jarðakaup útlendinga hafa verið í deiglunni undanfarið í úttekt Morgunblaðsins í dag á jarðakaupum breska auðmannsins að

og viðskiptafélagar hans eigi nú hlut í minnst þrjátíu og níu jörðum á Íslandi

þar af eru þrjátíu og sex á Norðausturlandi bændur í nágrenninu segja í samtali við blaðið að mikið sé þrýst á þá að selja sína jörð Magnús Leópoldsson fasteignasali hefur annast jarðasölu um áratuga skeið hann segir meira um það nú en áður að útlendingar sækist eftir að kaupa hér jarðir þetta var nú lengi vel

ómögulegt að koma í veg fyrir að útlendingar kaupi hér jarðir hann telur vandann ekki endilega leystan með boðum og bönnum en telur rétt að skilgreina landið betur og styrkja landbúnað í landinu það geta eiginlega allir komið hingað og keypt jarðir ég held að menn geti aldrei komið í veg fyrir það að eitthvað fjármagn sem streymi hérna inn tengist útlendingum ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar að frekar styrkja landbúnaðinn og styrkja það

sé hægt að búa á landinu þá held ég að það komi miklu færri svona vandamál upp tæplega vopnahlé milli Ísraelshers og Hamas samtakanna á

heldur enn eftir harðar skærur undanfarna daga þær verstu frá tvö þúsund og fjórtán ísraelskur hermaður féll á landamærunum í gær og loftárásir voru gerðar á liðsmaður úr sérsveitum Hamas samtakanna á

var borinn til grafar í dag

úr ísraelskum skriðdreka nálægt í skærum sem af mörgum eru taldar þær hörðustu síðan í átökunum tvö þúsund og fjórtán ísraelskur hermaður féll á landamærunum í gær fyrir byssukúlu sá fyrsti sem fellur á þessum slóðum í fjögur ár hann féll um svipað leyti og Hamas samtökin höfðu skipulagt fjölmennar mótmælaaðgerðir við landamærin þar féllu einnig fjórir Palestínumenn í kjölfarið beitti Ísraelsher orrustuþotum og skriðdrekum gegn um sextíu bækistöðvum Hamas samtakanna á

óttast var um tíma að átökin myndu versna en um miðnætti

náðist samkomulag um vopnahlé fyrir milligöngu stjórnvalda í Egyptalandi og embættismanna Sameinuðu þjóðanna

Hamas samtakanna við landamæri Gaza og Ísraels hafa staðið yfir síðan

í lok mars og þar hafa næstum hundrað og fjörutíu Palestínumenn fallið fréttaskýrendur segja að mótmælin beinist ekki síst gegn harðari aðgerðum Ísraelsmanna til að einangra

í því skyni að veikja stöðu Hamas samtakanna þar Veðurstofan vonast til að geta nýtt

til að vakta möguleg skriðuföll í framtíðinni sérstaklega ofan byggða slíkar mælingar sýndu að talsverð hreyfing var í áður en skriða féll í Hítardal

í Hítardal þann sjöunda júlí þegar bornar eru saman myndir af Hítardal frá árinu tvö þúsund og ellefu og nú eftir að skriðan féll sést sláandi munur fyrstu athuganir gefa til kynna að heildarrúmmál skriðuurðarinnar kunni að vera á bilinu tíu til tuttugu milljón rúmmetrar mælingar frá gervitunglum sýna að svæðið þar sem skriðan féll var á hreyfingu fyrir framhlaupið talsverð hreyfing á svæðinu í einhverja daga eða vikur áður en

ná tvö til þrjú ár aftur í tímann þótt þær hafi ekki verið eins miklar þá Veðurstofan bindur vonir við að hægt verði að nota slíkar mælingar

að skoða sérstaklega hlíðar ofan byggða og fjölfarinna staða þar sem möguleiki er talinn á óstöðugleika þær væri svo hægt að vakta með sömu tækni undanfarin ár hafa stórar skriður verið áberandi ekki er hægt að útiloka að þær séu afleiðing loftslagsbreytinga harpa segir að áframhaldandi þróun loftslagsbreytinga gæti valdið því að úrkoma aukist og hitastig hækki sem gæti aukið tíðni skriðufalla enn meira við höfum verið að

vera að bráðna og komið niður með skriðum það á ekki við í Hítardal en það eru nokkrar þannig

á síðustu árum og það er kannski augljós afleiðing

Donald Trump Bandaríkjaforseti brást í dag illa við þeim fréttum að lögmaður hans Michael Cohen hefði hljóðritað samtal þeirra um mögulega greiðslu sem segist hafa átt í ástarsambandi við Trump árið tvö þúsund og sex í skilaboðum forsetans á Twitter segir hann ótrúlegt að lögmaður hljóðriti samtal við skjólstæðing sinn og að stjórnvöld hafi ráðist inn á skrifstofur lögmannsins hljóðritunin er nú í höndum fulltrúa bandarísku alríkislögreglunnar sem rannsakar Cohen vegna greiðslna til kvenna sem sögðust hafa átt í sambandi við Trump

sér skiptar skoðanir eru um það hvort þörf sé á gistiskýli fyrir unglinga rauði krossinn rak slíkt skýli við Tjarnargötu í tæp tuttugu ár rauða kross húsið var opnað árið nítján hundruð áttatíu og fimm þar fengu unglingar aðhlynningu aðstöðu til hreinlætis og svefns allir sem þangað leituðu voru skráðir

kemur fram að þrjú hundruð og átján ungmenni hafi leitað í húsið á árunum nítján hundruð níutíu og sex til tvö þúsund tuttugu og átta talist heimilislaus greinarhöfundar drógu þá ályktun að tilvist neyðarathvarfsins hefði spornað gegn því að ungmenni sem farið höfðu sjálfviljug að heiman eða verið rekin þaðan féllu í hóp heimilislausra ungmenna sem glímdu alla upplýsingafulltrúi Rauða krossins segir peningaskort hafa átt þátt í því að athvarfinu var lokað þá kunni ný úrræði á borð við Fjölsmiðjuna og ungmennahús að hafa haft áhrif en er þörf á svona athvarfi í dag já ég hugsa að það þurfi þó það eigi ekki

er vitað að það eru einstaka börn sem hafa þurft

götunni eða eru á götunni

ekki eins og samfélagið er í dag og ekki gagnvart þessum sem eru undir átján ára þessum löglegu börnum fyrir þau sem eru átján og upp úr mætti örugglega færa rök fyrir því að

sé þörf Guðmundur leitar að týndu börnunum svokölluðu og hefur myndað tengsl við þau hann telur fátítt að þau gisti göturnar þetta eru fáir einstaklingar

þau eru þá yfirleitt yfirleitt hjá hjá kunningjum sínum eða einhverjum slíkum þegar þau eru í eiga þau það til að lauma sér inn í geymslur ég tel að það sé ekkert vit í því búum til

börn yngri en átján ára þá geta þau bara haldið áfram í neyslunni við bara viðhöldum þeirri neyslu sem þau eru í ég hef ekki tölurnar eða forsendurnar til að til að segja til um það en við heyrum reglulega af þegar verið er að auglýsa og af því það er ekki endilega til staðar

það væri í sjálfu sér betra ef það væri hlutlaust neyðarskýli sem þau gætu leitað í hugsanlega mætti semja um að starfsfólk slíks skýlis væri undanþegið tilkynningaskyldu til barnaverndaryfirvalda þó svo það væri tilkynnt um önnur önnur atriði eins og ef um ofbeldi er að ræða eða fólk er að fara sér öðruvísi að voða Daði Freyr Bríet og herra hnetusmjör hrinda af stað nýrri tónleikaröð á kex hostel í Reykjavík í kvöld skipuleggjendur stefna að því að tónleikarnir verði í hverjum mánuði með nýjum tónlistarmönnum í hvert sinn

kex Alma eru tónleikarnir byrjaðir þeir byrja klukkan hvernig kom þetta til þetta kom það er búið að

á bara að hanga inni og njóta góðra tóna

taka fyrir okkur hvernig hvernig lög

þegar bandarískur tölvunarfræðingur opnaði vefsíðu um tölvuöryggi bjóst

hann ekki við að fá beiðnir um leigumorðingja en það var þó það sem gerðist hann aðstoðar nú lögregluyfirvöld við að hafa upp á fólki sem leitar eftir slíkri þjónustu bob Innes hefði kannski mátt búast við sendingum af þessu tagi vefsíðan sem hann setti upp árið tvö þúsund og fimm heitir

punktur com sem á íslensku gæti verið leigumorðingi í boði

breytti síðunni og setti upp skráningarform hann fær samt sem áður pósta af

þessu tagi í hverri viku og svarar þeim nefnilega lögreglan sem hefur rannsakað þónokkur mál sem upp hafa komið þrír vinir vildu deila áhugamáli sínu með fleirum og ákváðu því að bjóða upp á námskeið í sumar þeir kenna

og segja fullorðna jafnt sem börn vilja læra á Klambratúni hafa þrír fimmtán ára drengir með skemmtilegt áhugamál hreiðrað um sig þeir fengu styrk frá Reykjavíkurborg til að og hafa verið þar flesta laugardaga í sumar við erum að kenna hérna sirkus fyrir alla sem vilja koma

æft sirkus í dálítinn tíma og langaði til að deila reynslunni okkar Benedikt Ingi Ingólfsson og

Sigurður Ólafsson kenna ásamt Steini næsti laugardagur verður sá síðasti sem námskeiðið er í boði þeir segja

það hafi gengið vel hingað til en veðrið hafi þó leikið þá grátt fólk sé áhugasamt enda ýmislegt í boði

að kenna alls konar sirkus gestir eru fullorðnir jafnt sem börn og einstaka köttur Ylfa Katrín prófaði flest sem var í boði og getur alveg hugsað sér að ganga í sirkus þegar hún verður eldri ég

er búin að prófa

norðlæg átt þrír til átta metrar á sekúndur og rigning eða súld með köflum en vestlægari syðra og úrkomulítið suðaustanlands framan af degi hiti átta til sextán stig hlýjast á Suðausturlandi Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta að loknum íþróttafréttum engu máli skiptir hversu mikið laun ljósmæðra verða hækkuð segir formaður v

r verkalýðshreyfingin fari fram á jafnmiklar launahækkanir í komandi kjarasamningum og æðstu embættismenn hafi fengið fasteignasali sem hefur sérhæft sig í jarðasölu segir að eftirspurn erlendis frá hafi aukist undanfarin ár æ algengara er að bændur selji jarðir án þess að þær hafi verið auglýstar til sölu brothætt vopnahlé milli Ísraelshers og Hamas samtakanna á virðist enn halda eftir harðar skærur undanfarna daga loftárásir voru gerðar á eftir að ísraelskur hermaður féll á landamærunum í gær gervitunglamyndir sýna að talsverður aðdragandi var að skriðufallinu í Hítardal Veðurstofan vonast til að geta nýtt slíkar mælingar til að vakta óstöðug svæði í framtíðinni þrír fimmtán ára frumkvöðlar fundu sér heldur frumlega sumarvinnu en þeir hafa kennt sirkuslistir á Klambratúni í Reykjavík í allt sumar þeir láta mikla rigningartíð ekki á sig fá

gott af sjónvarpsfréttum í dag flytjum ykkur áfram nýjustu tíðindi á ruv punktur is og í útvarpi næst klukkan tíu